بفضل بصراحة اشوف فيلم لوحدي السينما تجربة ممكن تستمتع فيها حتى لو كنت لوحدك ما تحتاج تواصل مع احد خلال الفيلم اما الغداء أحس انه يكون احلى لو كان مع ناس اشاركهم الحديث والضحك الفيلم يعطيك مساحة تنعزل وتستمتع بالقصة بدون ما تحس بالوحدة